नेदरलैंड की पाक शैली अपने साधारण और आरामदायक खाने के लिए सांस्कृतिक रूप से जानी जाती है। यह भोजन परंपरागत रूप से पोषण से भरपूर होते हैं और इनमें ताजगी से भरी सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेदरलैंड की पाक शैली में कुछ विशेष सामग्री जैसे आलू हो गया मांस हो गया मछली हो गई और मौसम सब सब्ज़ी शामिल होते हैं। इस देश में पाक शैली से कुछ विशेष व्यंजनों को खाना बनाने की शैली कहा जाता है जो इसे अन्य यूरोपीय देशों से अलग बनाती है। नेदरलैंड की पाक शैली सरल संतुलित और सेहतमंद होती है। यहां के लोग साधारण और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। आलू नेदरलैंड के भोजन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन्हें कई तरह से पकाया जाता है नेदरलैंड में खाना बनाने <noise> के लिए मौसमी <noise> सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इससे खाने की ताजगी बढ़ जाती है और उसमें स्वाद बढ़ जाता है।